طبعا عشان انه نسلك حوظ او مرحاظ مسدود في الظاغط الخاص المرحاظ نجيب الظاغط ونحطه على الفتحة ونضغط عدة مرات لين يتسلك اذا ما نفع في مستحظرات يبيعوها في محلات خاصة ممكن نصبها وتذوب الشحوم او تذوب الاشياء اللي تسببت السداد وممكن يمشي الحال.